रोलरब्लाडाक सगळा टायर दिल्लें असता जायतां तें जाळून आमी एका जागी तें दुसऱ्या। जागी वचनोक मेवता पण ते कशे चालपाचो तो शिकचो।